सफेद लोनका ए सबसे आम किस्म के लोनका होते। ए मैदा ले बनाए जाते आऊ एमा आऊ अनाज आऊ। बीज नई मिलाए जाते भूरा लोनका एमा पुर अनाज के आटा होते। ए सफेद लोनका से ज्यादा फाइबर और पोषक तत्वों से भरपूर होते। मल्टीग्रेन लोनका एमा कई किस्म के अनाज जैसे जो राई आऊ। पोट्स मिलाए जाते सबूत अनाज के लोनका ए पूरा सबूत। अनाज के आटा ले बनाए जाते आऊ एमा सबसे ज्यादा पोषक तत्व होते। मीठा लोनका एमा चीनी आऊ मिठाई मिलाए जाते। जेकर उदाहरण होय पेन आऊ डोनट्स।